verðandi foreldrar sem sendir eru frá Reykjavík til Akureyrar eru sárir og reiðir yfir því að geta ekki valið fæðingarstað þetta segir yfirljósmóðir á Akureyri þar og á Akranesi er ekki unnt að taka við öllum sem Landspítali vill vísa þangað skógareldar brenna nú á um sextíu stöðum í Svíþjóð nokkrir þeirra eru of stórir til að hægt sé að ráða við þá segir Íslendingur sem vinnur að slökkvistarfi hundruð slökkviliðsmanna berjast við eldana víða um land framkvæmdir við sjúkrahótel Landspítalans við Hringbraut hafa ítrekað tafist hótelið er enn ekki tilbúið og reksturinn hefur ekki verið boðinn út kylfingurinn Haraldur Franklín Magnús kemst að líkindum ekki í gegnum niðurskurðinn á opna breska meistaramótinu í golfi Haraldur lýkur keppni á öðrum hring mótsins á áttunda tímanum berja mátti ýmsar furðuverur augum í Norðlingaholti í dag þar sem fram fór

í svokölluðum

segir spunann reyna á bæði félagsfærni og herkænsku mikill fjöldi foreldra hefur í dag hringt á sjúkrahús á Akureyri og á Akranesi til þess að reyna að komast í fyrstu ómskoðun

tilkynnti í gær að þeim verði hætt vegna verkfallsaðgerða ljósmæðra og uppsagna

á Akureyri segir að foreldrar hafi ekki neitt val um annað en að vera sendir norður með flugi til að eiga barn þeir séu bæði reiðir og sárir þess vegna

í nágrenni Landspítalans sem gerir keisaraskurði en vegna álagsins hér er ekki hægt að taka við öllum konum sem Landspítalinn vísar hingað við erum algjörlega í við erum nánast eins og

býður upp á staða er líka erfið á sjúkrahúsinu á Akureyri þar hefur verið tekið á móti fimm konum hið minnsta að sunnan bara hlaupum dálítið hratt það er bara þannig vaktin

miðast við að

sé eðlileg starfsemi

og þessar konur eru viðbót við

við erum með óvant fólk í húsi þannig að það er aukið álag á alla hér

ljósmæðra sem felst í yfirvinnubanni hófst aðfaranótt miðvikudags alls hafa þrjátíu og fjórar ljósmæður sagt upp á Landspítalanum tvær ljósmæður hafa sagt upp á sjúkrahúsinu á Akureyri og tvær á Akranesi þar er aðeins ein ljósmóðir á vakt hverju sinni við erum búin að þurfa að kalla út eða fá undanþágu

að koma á næturvakt vegna tilkynnti í gær um lokun meðgöngu og

og að fyrsta reglubundna ómskoðun

kvenna félli niður frá og með næsta mánudegi við tókum eina gangsetningu frá Landspítalanum í gær sem var byrjuð í gangsetningu þar við erum búin að taka ég held að fimmti keisarinn í dag og það er búið að plana tvo keisara í næstu viku það er mikið hringt í út af sónarnum síminn er búinn að hringja endalaust í morgun það eru konur sem eru að hringja og spyrja hvort þær megi

fæða hérna af því að þeim líst ekki á ástandið á Landspítalanum þær eru að reyna að panta sér tíma í sónar sem er búið að aflýsa í næstu viku á Landspítalanum sónararnir eru fullir hjá okkur við getum ekki bætt neinum við við höfum engin tök á því það eru auðvitað allar konur velkomnar hingað að fæða en það segir sig sjálft að við getum ekki ekki er heldur hægt að koma konum að í ómskoðun á Akranesi

og það er ekki okkar val í rauninni heldur landspítalinn bara hringir getið þið tekið við einni tveimur þremur með þetta vandamál konu í fæðingu eða konu

einhverja aðra þjónustu svo er bara okkar að segja nei eða já það hafa komið hérna til okkar pör sem segja

hafi verið stillt upp við vegg þau hafi í rauninni ekki haft neitt val

annað en að koma hingað og eignast barnið sitt hér nýbakaðir foreldrar sem fréttastofa ræddi við á Sjúkrahúsinu á Akureyri flugu norður á miðvikudagskvöld og barnið var tekið með keisara í gær þeim hefur nú verið tjáð að Landspítalinn sé búin að bóka þau í flug á morgun foreldrarnir fluginu því móðirin

fólk er sárt fólk er reitt og finnst vera brotið á sér þrátt fyrir að því líði vel hér hjá okkur hvernig líst þér á stöðuna næstu daga ef mér líst ekki vel á hana það verður alltaf erfiðara og erfiðara eftir því sem dagarnir dagarnir líða bæði aukin ásókn frá

áhyggjur ljósmæðra af öryggi skjólstæðinga hérna það þurfti að kalla út ljósmóður í morgun snemma og ég gat ekki leyft næturvaktinni að fara heim á eðlilegum tíma heldur því við töldum öryggi okkar skjólstæðinga ekki tryggt þannig að við stöndum ekkert í þessu lengi og því fleiri ljósmæður sem segja upp og því lengur sem þetta gengur þá fáum við færri til baka það vita það allir

Möller landlæknir hvernig metur þú stöðuna í

staðan augljóslega

aðstæður hvað

allt aðgerðir sem duga til skamms tíma en

að ljósmæður

upp komi aftur til starfa þannig að þó það séu ekki samtöl í gangi hjá sáttasemjara þá

um miðbik Svíþjóðar eru of stórir til að hægt sé að ráða við þá segja stjórnendur almannavarna eldarnir brenna nú á um sextíu stöðum víða um Svíþjóð stjórnendur almannavarna í Svíþjóð hafa lýst þessum skógareldum sem þeim verstu í sögu Svíþjóðar eldarnir hafa blossað upp undanfarnar

vikur afar heitt hefur verið í veðri og nánast engin úrkoma

slökkviliðsmanna hafa barist við eldana undanfarnar vikur sænskar herdeildir hafa einnig verið kallaðar út

fjórir þessara skógarelda eru of stórir til að hægt sé að ráða við þá segja almannavarnir í Svíþjóð sem fengið hafa aðstoð frá

öðrum ríkjum þar á meðal frá Danmörku þaðan sem íslenskur starfsmaður dönsku almannavarnanna kom í gær þar sem þessar

voru teknar fyrr í vikunni maður lætur það svæði sem er kviknað í maður lætur það brenna og svo sér maður um að það dreifist ekki af því maður fer ekki beinlínis að slökkva einhvers staðar langt inni í skógi það er hreinlega of hættulegt að

hægt að senda flugvélar og þyrlur inn með

fólk inn og slökkvum í sjúkrahótel Landspítalans er enn ekki tilbúið verklokum hefur ítrekað verið frestað nú stendur til að hefja rekstur í haust rúmu einu og hálfu ári seinna en upphaflega stóð til fyrsta skóflustungan að nýju sjúkrahóteli Landspítalans var tekin árið tvö þúsund og fimmtán af þáverandi heilbrigðisráðherra bygging sjúkrahótelsins markaði upphaf framkvæmda við endurbyggingu

þjóðarsjúkrahússins hótelið er eina bygging nýs Landspítala sem er risin enn verður nokkur bið eftir því að rekstur þess hefjist upphaflega stóð til að sjúkrahótelið yrði fullbyggt á vormánuðum tvö þúsund og sautján þá stóð til að hótelið yrði opnað í lok síðasta árs en ekkert varð af því helsta ástæða þessara hússins hefur verið tímafrekari í útfærslu og framleiðslu en gert hafði verið ráð fyrir í fréttum RÚV í vetur sagði Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri nýs Landspítala að verklokum seinkaði fram að páskum þær áætlanir hafa heldur ekki staðist tafir á framkvæmdum verða þó ekki til þess að auka kostnað ríkisins að sögn Gunnars þar sem verðið miðast við bygginguna sjálfa ekki verktímann kostnaður við framkvæmdina er tæplega tveir milljarðar nýjasta verktakans sem byggir hótelið gerir ráð fyrir verklokum í ágúst þrátt fyrir að húsið sé enn ekki tilbúið að utan er frágangi að innan lokið og allur tækjabúnaður kominn til landsins samkvæmt ákvörðun þáverandi heilbrigðisráðherra Proppé á Landspítali að bjóða út

í samvinnu við Ríkiskaup spítalinn en rekstur hótelsins verður í höndum einkaaðila þetta var að sögn til að tryggja hefur enn ekki verið boðinn út að sögn Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra er vinna við útboðsgögn langt komin stefnt sé að útboði í haust og að reksturinn hefjist í framhaldi af því lögmaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta hljóðritaði samtöl þeirra um greiðslur til fyrirsætu sem sagðist hafa átt í ástarsambandi við Trump árið tvö þúsund og sex bandaríska alríkislögreglan hefur þessar upptökur í fórum sínum bandaríska stórblaðið New York Times greindi frá þessu síðdegis samkvæmt frétt blaðsins var hljóðritunin gerð skömmu fyrir forsetakosningarnar tvö þúsund og sextán á upptökunni heyrast Trump og lögmaður hans Michael sem hefur haldið því fram að hún hafi átt í ástarsambandi við Trump árið tvö þúsund og sex skömmu eftir að

eignaðist yngsta son sinn með núverandi konu sinni

fréttastofa c n n hefur einnig fengið þetta staðfest í dag alríkislögreglan lagði hald á þessa upptöku þegar fulltrúar hennar gerðu húsleit á skrifstofu

fyrr á þessu ári cohen hefur verið til rannsóknar hjá bandaríska dómsmálaráðuneytinu vegna peningagreiðslna til kvenna í

forsetakosningarnar fyrir tveimur árum þar á meðal til Daniels greiðslurnar áttu að þagga niður vandræðalegar sögur af Trump

einn lögmanna Trumps hefur staðfest tilvist þessarar upptöku en segir að hún sýni að Trump hafi ekkert gert af sér landgræðslan ætlar að hætta að nota lúpínu til uppgræðslu því hennar hlutverki sé lokið skógræktin sáir henni ekki en nýtir hana gjarnan þar sem landgræðslan hóf stórfellda notkun á lúpínu til uppgræðslu á níunda áratugnum og á síðasta ársfundi Landgræðslunnar var tilkynnt að síðustu fræjunum yrði sáð í sumar að þetta er framandi ágeng tegund og er að breiðast út á svæðum þar sem hún hefur

notkun á lúpínu og tilgangur með bera áburð á lítt gróin svæði og sjá hvort fræin í jarðveginum taki við sér það sé í þágu líffræðilegs fjölbreytileika en gefi líka betri raun hún er má segja lifandi áburðarverksmiðja og sparar okkur gríðarlegan kostnað við flytja inn framleiða og dreifa áburði á land hjá Skógræktinni hefur ekki verið mótuð sérstök stefna um notkun lúpínu stofnunin sáir henni ekki en nýtir

hana víða þar sem hún er til staðar til að búa land undir skógrækt eru plægðir og svo er gróðursett í

áformað að taka tæplega sex þúsund hektara svæði til skógræktar á

vestan Þorlákshafnar verulegur hluti þess svæðis einkum nyrst er í dag vaxinn

Aðalsteinn segir að lúpínan muni aldrei taka yfir á beitarsvæðum en kunni að dreifast um friðað land það

hvað fólki finnist um það fari eftir smekk hann hefur ekki áhyggjur af því að hún leggi íslenskar að velli og bendir á að móar og melar séu ekki endilega upprunalegt gróðurfar á Íslandi

en maðurinn segir

sem hefur gert heimildarmynd um veginn um Óshlíð samstarfsmaður hennar segir veginn hafa gegnt mun víðtækara hlutverki en að tengja einn stað við annan í vegskála á aflögðum vegi um Óshlíð er verið að mála sýningartjald á sunnudagskvöld á að sýna þar heimildarmynd um veginn sjálfan

bjó um skeið í Hnífsdal og kynntist þannig veginum vegurinn um Óshlíð á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur var lagður árið nítján hundruð og fimmtíu hann þótti ávallt mjög hættulegur vegna snjóflóða og grjóthruns Bolungarvíkurgöng leystu veginn af hólmi árið tvö þúsund og tíu síðan þá hefur vegurinn látið mikið á sjá

tóku myndina upp fyrir þremur árum

í myndinni er til dæmis rætt við fólk sem missti ástvini á veginum lenti þar í hremmingum

eða vann þar daglega farsímar hafa tekið við af kirkjuklukkum sem þungamiðja í skipulagningu daglegs lífs þessi staðhæfing veitti svissneskri listakonu innblástur að verki sem gestir og gangandi í bæ einum í Sviss

sjá og ekki síst heyra næstu misseri það heyrast kunnugleg hljóð úr

sem við tengjum þó alla jafna frekar við klingjandi farsíma en kirkjuklukkur það er þó ekki svo að kirkjunnar fólk sé farið að beita nýstárlegum aðferðum við að fá fólk til að sækja kirkju innsetningin er hugarfóstur ungar listakonu sem var farsímanotkun nútímamannsins hugleikin hinar upprunalegu kirkjuklukkur hafa lítið verið notaðar undanfarin misseri vegna viðhalds ákveðið var að leita á náðir listnema til að fá hugmyndir um endurbótum á kapellu heilags Péturs kirkjan er ein sú elsta á svæðinu en elstu heimildir um hana ná allt aftur til ársins ellefu hundruð sjötíu og átta innsetningin er einungis tímabundin og íbúar í nágrenninu fá frið frá símhringingum úr

barna og stendur nú fyrir nokkuð óvenjulegu námskeiði

hún segir að lengi hafi vantað vettvang fyrir krakka með

áhugamál úti í skógi í Norðlingaholti er í gangi námskeið í

eða kvikspunaleik sem er hlutverkaleikur námskeiðið er ætlað börnum og ungmennum og það er barna og

sem stendur á bak við það hún segir að larpið sé góð útivera sem reyni á félagsfærni og herkænsku ungmennanna fyrir fjórum árum fannst

mér vanta vettvang fyrir krakka sem eru með svona áhugamál og ég starfa sem barna og

krakka hjá mér sem vantaði bara rétta félagsskapinn

hefur notið vaxandi vinsælda síðustu ár en þáttakendur hafa bein áhrif á það hvernig framvindan verður hver og einn skapar sér sína persónu og í raun snýst leikurinn um að spinna ævintýri og leysa þrautir ég heiti húna og ég er svona og ég er komin í þetta þorp af því að myrkrið er að rústa heiminum okkar

kennarinn á námskeiðinu er þaulreyndur larpari sem hefur

í yfir fimmtán ár börn og unglingar eru meira svona varkár en þegar maður er að larpa með fullorðnu fólki í Danmörku þá er það eins og í stríði það er ekkert verið að slá af og börnin

passa hvert annað þá að veðri hæg breytileg átt skýjað og víða lítils háttar væta en þurrt að kalla suðaustan og

hiti níu til sautján stig hlýjast á Suðausturlandi Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir síðustu holunni á öðrum hring

verðandi foreldrar sem sendir eru frá Reykjavík til Akureyrar eru sárir og reiðir yfir því að geta ekki valið fæðingarstað þetta segir yfirljósmóðir á Akureyri þar og á Akranesi er ekki unnt að taka við öllum sem Landspítali vill vísa þangað skógareldar brenna nú á um sextíu stöðum í Svíþjóð nokkrir þeirra eru of stórir til að hægt sé að ráða við þá segir Íslendingur sem vinnur að slökkvistarfi hundruð

slökkviliðsmanna berjast við eldana víða um land framkvæmdir við sjúkrahótel Landspítalans við Hringbraut hafa ítrekað tafist hótelið er enn ekki tilbúið og reksturinn hefur ekki verið boðinn út kylfingurinn Haraldur Franklín Magnús kemst að líkindum ekki í gegnum niðurskurðinn á opna breska meistaramótinu í golfi Haraldur lýkur keppni á öðrum hring mótsins á áttunda tímanum berja mátti ýmsar furðuverur augum í

Norðlingaholti í dag þar sem fram fór námskeið í svokölluðum

segir spunann reyna á bæði félagsfærni og herkænsku